Ekero okonyora chitoro chingiya, ritang'ani nigo ogoesibia, ekero kwaesibirie, kwarosia endagera mapema kwaria, ekero kwarosirie endagera mapema, kwarageire, kwaaa- kwasoa borere, ekero kwasoire borere kwararire, kwa- oborangeti twaekuneka oborangeti buya, na eriogi ekero ritaiyo, nigo okonyora oko- chitoro chingiya.